<hesitation> نفضل أني نكون <hesitation> كوميدي على رقاص، كوميدي يضحك الغاشي يضحك الناس مشي مديروه الكل باش تكون كوميدي، إذا لوكان تكون عندي هاذي الموهبه <hesitation> حاجه مليحه بزاف بزاف.